Eñuján iho tekue kuechí kue lima ndan tukue china'a, lima limón ho nda maracuya, tukue kuechinga ndande tuu kua agua tukue china ndotaniti chi kuandute, konda maracuya kua ndute onró ndaka ketan tande tuke lima kondorniketu, lima limón oniketu nderi uni kutiya kuandu ndute tukue kuechi naiya tukuendo kuanka ndane tu ko'o ndunertu onre kata ñenró ande ndute te konró ye tu kuw kuwchinga.